ବ୍ରେକ, ସାଇକେଲ କେଂବା କା ଜବ ଥୀ ଭର୍ଷଣ ସ୍ରୁଷ୍ଟି କରୀ। ଵତିକୁର ହାସୋ କେଂବା ବଂଦ କରତୀ ସାଇକେଲ ରୋ ଏହା ବ୍ରେକ। <hesitation> ବ୍ରେକ ପୈଟ କୋ ରିମ କେଂବା ଡିସ ଉପରେ। ଦବାଈ ଏହୀ ପ୍ରକ୍ରିଯା ସଂପର୍ଣୋ କର ଜାଏଗୀ କାର ମଧରେ। ହାଇଡ୍ରୋଲିକ ଚାପ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରେକ ପୈଟୁସ। <hesitation> ଡିସ କେଂବା ଡ୍ରମ ଅପରେ ଚାପୋ <hesitation> ଦିଯା। ଜାଯେ ଜାହା ଗାରୀ କୋ ଧୀରେ କେଂବା ସଂପର୍ଣୋ ବଂଦ କର ଦିଯେ।